ah giꞌn tuxl, giꞌn x̱en, giꞌn mansan, giꞌn belëkxe giꞌn, giꞌn pikin, giꞌn yaꞌs, giꞌn este, giꞌn giꞌn nis, giꞌn este nanch, y giꞌn mirasol.